ho kofɛrjɛse ma ho krokɛ ma ho panakotɛne ma ho stapɔte mu a benɛ we wa'a holande tun han diya han diya ta fanfɛ han plara boni han plara zunle san mɛ curulu mibin a zun han plara nɛ un ma wura be yɛ aba a besin ɓa holandɛ-ra matete sirtu amstɛrdame ji yɛrɛ